जूस कोसी के साथ शादी करो तो सबसे आगे सब जानना जरूरी है। जुस का से कोरोन कोसा परिवार होन या कोसा एस्का सबाओ होन। जूस किच नोसा नुसा जो कोरना शादी से एज किच नू होला पोता या बैड मुंज चोला पोटा की नोसेदी हो।